Noxa na'a- na'a, mi we'e ña yo, iyo teyityi, tuku, yityixi, ñatu xa <hesitation> kutu xi ndida xa iyo nuke'enu ko yityixi koñatuxa xa dikonu kü'a xa kunyito ndida, ndida ita xa iyo nu keeñu <hesitation> naxu iyo nukeeñu te ytyiyi ko nadi iyo na yiwi te noxa xa tu nu te ndida iyo ndida iyo, iyo naxu <hesitation> indidaxani xitinu nuke'eñu, ndida xa ni kuxinu te iyo. <noise>